Oyi ro oma dɛmu han hanu'a sira mibin <hesitation> han vɛwa yan sira mibini um han dane sira kwa han yan mibin yan winina po wɛ han yan bua'a po wɛ to sunu pɛ ma mi tonu sira tu'a mibin a mi uwan <hesitation> vɛwe mɛ ho hanu ni we u a uwan abe han ɲubeza bə bua'a han ɲubeza bɛ bua'a